Ain-ain chaí jo laí máh lá muoh ain úh sain lá oh gi oh có uh sain jo lau ain uh sain jó laih léh jo-jo lá oh gi kó ih tsai oh lai máh jo lai hóh lá hóh úh sain lau chái ba muoh ngi tó cha bá muo ngi ca lau chai yia ngi taí fu muoh oh báh ngi taih ain ngi toi ngi toi bain chaí yia de ho oh uh sain jó oj muoh oh ngi oh lai aig ga muo calau ain-ain úh sain lai oh toig, tai muoh pe laig oh ngi báh fui jho la oh gi oh ko ain bú ao ain cuáh shái oh cuá, shia oh oh búh lau ain búh oh aí pein jo pain la pain cuá oh búh pain gi shiuh pain gíh oh lá gain shía loi lá ain shia-shia láu cuá puo fe muoh feih gi ph bu pei gi muo-muo gi ain cua tó ain que que la bú, bú có uh có shiu nai shiu cú áh lá áh la jó ku la ba muo taig, taig aib áh uh tsá ku aú lá oh jo nain muoh nain, nain ku nain tsá chía cuo ts chiá bá muoh muoh tsá tau ba mouh tsá cúa gi oh cua gi muo-muo la oh casi ré muo lai pain gi shiu pai shiu tsai laig gi shiu roh laig gi ku kó laig gi bu no ku ka tain la kó ká tain kó oh có muoh tau ku pain gi shiu oh la ian bú oh. Gie gi da laig gi gie la ian bú shia gi loi gie gi da laig gi gie la ain bú oh shái loi la ain <noise> có la oh jó nó có ain borrego jo lai máh oh la jo óh jo-jo ré loi ain íh-íh óho no jó pain gí shiuh báh tain có íh shieh jó pain gi oh lau bá ain íh borrego óh pai gi oh éh-éh laih bá úh oig ñá shia oh shía loíh kó jó shía loi jóh óho-óho no jíe-jíe fain-fain noh cháh laí-laí lai gie óh ké la ain borrego shiu gíh shiu gíe óho noh fain toih mjuh sain oh gie deh óh déh shia ti gie cháh óh éh-éh-éh naúm éh, éh kúh báh kuo aíh óh muoh óh tóh. Aig óh aih ai lau bá fai úh toi aig náh uh toih tsá aih áh tóh la oh muo-muo aig tó sé báh muo náh tsá náh kú úh láh kuo já la áh la oh jó oh borrego pues sain tai oh éh ain báh chai muo laig ain kó úh kua muoh tsá aih main yoih déh tsá aih náh gá muo tsá aih déh tsá jó-jó pe la óho pero óho noh shia la zaih mhuo gi yiu tóh que le ain íh borrego por que tsi óho uh ko oh fai to sé máh úh lá cuoh úh láh já láh áh lo oh pues léh muo jo-jo muoh oh cau muoh cau para cháh faíh jó pues borrego na-na chá gi tó. Cháh shiu tó có, cháh shiu tó có ain óho por que puo fei gi oh lai gi gie óh náh ku éh óh fain noh tsá müh ná ku éh óh tsi bu noh uh ai bu no éh gá la chá tsá náh, náh ki óh bá ná éh gá láh chá shiu tóh náh éh báh muo noh éh jóh oh ain nuam, lá oh gi oh kó ain borrego tsi ná-ná cháh éh chá ain bá no aíh cháh aíh fui có te muo ná ysá éh tsa oh la hó wi kóh lai shia gi shia-shia loih la ain. Lá oh jo lau chá oh noh sáh muo faih sáh jo chá borrego jóh aig ñiu oh lái oh éh faíh tsá fu-fu muoh diferente óho fú muoh óho sein, sein sá buh sein oh müh sein óho fu muo íh-íh tipo la óh sein lá oh ji chá borrego, lá oh jo fu muo ain <noise> ain ih tsá aíh óh oh tiempo jéh por que náh jéh tsá có te muo náh tsá éh tsa ain tsi ba nóh éh láh éh-éh muoh áh láh shia gá lai bu. Baig jóh la ain íh óho naum nai fuo óh jo laih máh la muoh ain lau cuá, máh la muo ain bú, láh go ji có ain chaíh oh laig mah la muo ain úh sain jó aig la óh.